Iyatu olokokoloko e gampang mu tomma na macai misalna manuq i ganggu i anakna okkoni tu maseggang nampeq iyareqga saping lokkaki pakacok-kacok i okkoni tu maseggang na tumpuq